Los Estaus Uníus tienin un clima con muncha variança: iviernus fríus nel meyu ponienti, branus calurosus nel salienti, clima mediterráneu ena costa de ponienti, clima sultropical nel sul i regionis de monti con clima más frescu i ñevi.